Do prej pjesve kryesore t’bicikllës jon baza, që osht struktura e krejt bicikllës. Masanena e kena vollanin edhe rrotat, që i vyjn dy rrota që biciklla me ec e vollani me drejtu ka po don me shku. Osht pedalja edhe zinxhiri që kur e rrotullon me kom, biciklla ec përpara edhe ulsja ku pedalisti duhet mu ul që mi dhom bicikllës.